Cameriera ch'a abia pasiensa, mi riesu pa a parlé dauzin a mei amis si, pöl pa basese ën cicinin la müzica për piazì, capisu che ch'al e bela, ch'a fa piazì a i auti giuvu, ma mi l'ai gia 'na cera età, i sentu poch, se ancura a ie la müzica auta devu braié cun i mei amis e duvrai cambié risturant